Chì à Sestri ciù che atro gh’é di fossoei, quæxi sempre sciuti e son o Qua- o Cantareña o Ciävagna, o Maròtto e o o Roscaieu.

Eh i mestê tradiçionali in Liguria ean o camallo, o pescou, l’òste, o carattê, anche o massacan e o butegâ, pöi.